Oipi jembiu yave oyukaregua, iyayupe oipii tätäreta jare ipuerevi ñana oisu yave opa, omombiru ani opa oyuka, ñana paraete reta jokurai jaereta...Yaesa jokope oï yave <hesitation> ñanareta ipuereta ipiru.